Adin-tsain̈a zen̈y ten̈a mita- ten̈y aroe natambatra ady ndraiky jery, karàha fihotakotahan'ny sain̈a zen̈y izy io, <hesitation> tsy filamin̈an-tsain̈a. Mety raha mipôitra anakiray zen̈y de manjary karàha tsy hain̈ao raha atao amin̈any io, mangan-doha amy izay.